انا نكتشاف الفضاء الفضاء تم الفضاء خير من المحيط انا نحب نكتشف الفضاء نشوف وشكاين <hesitation> ف- فكامل السماء ونجوم والكواكب وماشابه دالك